<hesitation> A s'musta ën le scole a esi tüti i stes, cuindi a che a i sia pa gnüne diferense e so a s'fa atraverso dë travai dë gruppo o a s'ën parla ënsema a la classe e pöi se la coza a mi-iura pa, a s'da dë pünisiun a chi a fa ël bullo o a s'büta la nota, però pöi ëntà vëddi cum al e anche ën famìa